Loaʻa nā ʻano kanakē like ʻole. ʻO ke kokoleka ʻoe, ke kanakē paʻa ʻoe, ke kōmomo ʻoe, umm... Ke kanakē pīlalilali ʻoe, a i ʻole, ʻo ke kanakē naunau ʻoe. ʻO kekahi kanakē kuʻuna paha, ʻo ia hoʻi ke kō a i ʻole ka huaʻai.